Täämbädsel pääväl om kelläl vaja patareisid. Kui patareiq olõmah, sis tä lihtsalt käü. Ega sekund umal aol. A ku patareiq saavaq tühäs, jääs ka kell saisma.